Nun sugnu canusciutu e mancu ‘ntisu e pi chistu pozzu sulu diri qualchi palora pinsannu a comu putissi esseri s’iddu fussi canusciutu. Pensu chi facissi piaciri esseri firmatu pi la strata pi aviri l’autografu o pi fari na fotografia, mi piacissiru s’iddu mi facissiru cumplimenti. Ma pensu puru chi la to’ vita fussi vinnuta, pirchì nun avissi chiù la possibilità di stari pi li fatti to’.